Nəb ba tʊgaiyəm a chiim ba miyəməm, n'kwan, ka nəb ba biiyam, nab ba biiyam ka bii a bukka biiyəng ka no kʊnong nən me, ka no kʊnong nən me a gwa jɨnii jaʊriyʊ, ka no kʊnong nən me a gwa bwi ləmmangngiyʊ, ka no kʊnong nən me a gwa jɨnii dʊriyʊ, kən gujii na nyai ki me bə dwire, bukka nyangngəng, nəb ba biiyəm, ka no kʊnong nən me a məssaimən nyəngkən tarə taan gərang, barkə me nan me- me nəb ba biiyəm ki me na bən yəm nyong kən tarə taan gərəng bəng ga kʊ nyang nyəng ke, mən gug mən gɨrro mo mən ni bəra rə wʊllai, bəra ra swiyer da juutang a swiyerən də ba hanjiima nʊngngi yəh. Bənggə kʊ nyang nyəngke, mən chiira mən nuii ləmmang ka gʊsʊtəng. Bukka nyangngəng, nəb ba biiyəm ka dəggiya kante, daga kantə tə kələlei suwe sʊwei gəre, yɨgiira tə kwaitəni, yɨgiirə kə kʊnəngnga si wi. Ba hanjiim ka dəb nɨgɨnii a nangngaimən, bukka nyangngang nəb ba biiyaəm, n'lʊ wa naati, ka nəngngaimən jɨna naati me rə jil n'faʊ kin nyabi, bəngge, kən nuii ləmmang kan jiiyɨng, bəraki a fabə gon chiiya kumma murii, ka nʊngngi kwetərei, kʊ kwetərei waiwe gʊ mən ka jiiyu, me na kwewəre lei məna chii ba kak ka mʊng mən nga rə gullirte, bərka me ni n'nʊ, ni rə kwelərei ki me ba dəmən a nga gʊllir taita mən nəngngai mənni, bəngge, ban hanjiim ka nəngngaimən tʊgarang a jʊta mwam wʊ me bən dəmən n'kee kwan kwan kwani, ka lii kumnii. A bukka nyanggəng, <hesitation> chigra. chigra miyer wʊn gəra a kang ka gəngngi me rə jii bən sʊwei ka nəngugai wən lʊgaraug, nyəukəu sʊwe rəgə mo kantəng, ka tʊga nəb ba biiyəm, rə dəbtang a nɨggɨniya kantətta miyʊwi. Bukka nyangngəng hangʊ ka nʊngugi yʊbiya daʊtawi, nyəngkə bən chii rə nəb- rə nəbbəng, nyəngkə bən chii rə kaita miyu chii rə nibara miyʊu gərən, ngangka ban chii ra nibara miyu garang ka nʊngngi, bəra rə wʊllai, nyəng ka gəma chii gərəng, a faʊ go məma nya nyang na chii nyang, ka nəngngaimən tʊgarang a wai kullo we Bukka nyangngəng ka mənnə gɨrojiiya wʊnani rə bwi ləmri rə nibari nyai, nibari waiwe, gə, ə mura jɨni, jaʊri, gəba faʊwe jɨnii jaʊri bənən jauw kaiyu. A bukka nyangang bwi ləmangngi gə ba yəm go kənən chii bwi ləməng me bwatə we, ki bwatə na məbra bən ki gə dəb nɨggɨnii yonən nɨr a laabwa, bəra rə wʊllai, na ndu nya nən kwara, nən chii rə bwi ləmri, a nyangugi me rə gujii bənən chəlla, ko bən chəlla gi gi ka meba niyʊ, men nyatang a ni bari ki me bən da'man nya ni bari ba nənguganən nyang nyəngki N'sʊwim, kullo kanti ka dəg kang a murii, gʊ naai tən taai na siwi, hangʊ ka chər a gai, ka jaʊ kak nən me, bənggə mən sʊwe rə mo nəb bam be me bən dəmən n'tamən gəre, ki nən dagi swiyer də me bən sɨng nəngngan ki ka nəngngai mən tʊgarang nəngnga re n'bwenbiyan gʊ bən sʊwe mo bətəbbi, bətən bən buuwum me bən bumən, bəra rə wʊllai? Bətəm bambe ka nəngngaimən swiyer da daʊtən wʊn, me rə bwe bən sʊwe mo nəngnga wurji ki ba bumani, ka nəngnga re, bangge, mən nuii ləmmang ka jiiyɨng, kuma n'jiiham me bən dəmən n'sʊwe mo wʊ bwe wʊ ka buməna jii n'chəlla mo nəngngai, ko wʊ bwe we kən təm məna kwila, bətəm ka nəngugaimən jiiya datan wi, kʊnyang nyangke, jii rə nɨgɨnii, nangnga ko wʊni jii, kən swiyetə ki, jii yɨgii nəngnga wʊra swiyeto ta siiyu ku wulaike jina ga. Bəngge mən swerə mo nəm bambe me bən dəmən tamən gəre, bəra rə wʊllai? rə tʊgarang kə nəngngaimənəng, tʊgarang ka jiiyəng me bən dəmən kee, tʊr- tʊgarang ka jiiyəng nən mwam, tʊgarang ka jiiyəng kʊ ga dəg kʊ kən chiiya gʊng mən tʊra- tʊgarang.